אלמשاكل פי אלארד אולא, אלפקר, אלגוע, אלביאה, אלתרביה, מא גירקון חתא מענה אנא נקטשף אלכון אלכביר אידא מא פיה חתא עלא ארד צאפיה, ולקין אלפדאא חשוב באש نفמהו מנין ג'ינא, אלתוואזן מטלוב, נבדאו במצלה אלנאס, ו אלארד, ומע אלوقت נביאו אלסראמה, נדכולו אלפדאא בעילם ו חכמה.